נקטר אלמוסיקה אלקלאסיקיה חית קטכליני נרתאח ונצפי דמאע'י ופיהא א-ח'סאס ו עומק, אלעשריה זוינה בסח פיהא דאג'יג' בזאף, אלקלאסיקיה קטוסלק לעלם אחר כחאל פילם בלא סוור, קטמס אלמשאעיר ביטריקה ראקיה ובט'יא.